Ät ngustatzäkpa't je mole wa'tyät nkä'su, por que jete diferente 'yoma', äj mpäkpa't despikatzäkpa't je niwi y se'tupä't ntzäkpa, se'tapya't nyiwi, se'tapya't kyoya' se'tapya't galleta, platano y tzi'pa't un herbor je pollo wa'ku't musu wäntzäkä, se'tapya't este galleta, platano tiyä, entonce ntzakpa't ja'ku reposatzäjku, licuatzäkpa't ayo jenä nkojtajpya't wa'ku känhu'p polloji'k y ntzäjkapya't sopa de arroz wa'kutyät musu nkä'sä acopañado. <noise>